एबे मोर कस्नुक कस्नुक लुगा लगावक्ने मन पर्साऐ कहाँके बात कर्बाही जौत मुइ खास्से ओसनुक एखानेक देउनकही लौठी लौठी चलल लुगा सबह मुइ खास्से हैने लगोसही । अ मोर उहे पुरानी पुरानी चलालि लुगवा सबह एबे देउनकही लगोइ खुनिया डौल लागे जोकर डौल देखार हसइ । अ लगोइ खुनिया हलुक हखे जोकर । अ गर्मावमा लगोइ खुनिय देउकही इअ घाम नाही सोसे वाला लुगा सबह हसइ न । सुतिक लुगा सबह हसइ । ओसनेक बनल लुगा सबह मुइ लगोसही । अ जणवोमा त एबे देउकही मठगर मठगर लगोसहु । एबे जाण त रोके पर्लाई । जणवमा त लुगा लगोसहु जस्केत सबह लगोसहु । उ चाही जणवोमा लगोसहु । अब गर्मावमा कहबाही जौत गर्मावम हमार कस्नुक हसइ देउकही इचिका पातिर पातिर लुगा लगावे पर्साइ नाही । गन्जी सबह हसइ ओसने लगोसहु उ चाही कसनुक एबे खाली मुत प्राए डौले नहिय लगोसही देउनकही । ओसनुक कस्नुक कस्नुक देखार चित्ट्फिटरार रङ लुगा त मुइ हैने लगोसही । एखानेक चलालि लुगवा सबह देउनकही हेरइ खुनिया फेरी देउनकही डौल देखार हखोस साद हखो ओसने खालीक मुइ लुगा लगोसही एखाने ।